गाजर संतरा फल और सब्जी अपणु रंग विटामिन ए का एक प्रोटोटाइप बीटा कैटरीन से प्राप्त करदिन, ये प्रकार सी गाजर संतरा द्वी ही विटामिन ए और सी से परिपूर्ण होदिन, विटामिन ए रतोंधी ग्लूकोमा जनी बिमारी से दूर रखदू।